في فقدان شئ ثمين مثل محفظتي أوجوالي في مكان عام, مثل السقوط أو التعرض للإصابة أثناء ممارسة الرياضة, وأيضاً الفشل في الامتحان, برغم بذل الجهد, ولم أجد النتيجة المرغوبة, هذه كلها تشعرني أني سيئة الحظ.